Ben, a-a fin da föa, scì, son contento d’ëse nasciuo in Liguria perché o l’é un bello pòsto e se ghe vive ben. Oua gh’é un pö o problema che no gh’é de travaggio e o problema o l’é quello lì, gh’é pöco travaggio.

Ecco, mi devo dî che pe dî a veitæ no ò mai fæto sport in vitta mæ, parte un pittin de ginnastica e de yoga, ma dòppo un pittin m’angoscio e cianto lì. Me piaxe fâ de passeggiate e ma lì regole no ghe n’é.

Eh oua, travaggi stranni, no saviæ, pròpio stranni. Gh’ea unna mæ lalla ch’a fava a pittoa, ma, a no l’é un travaggio stranio. Gh’ò unn’amiga ch’a fa a massacaña, ma o no l’é un travaggio strannio, l’é strannio che o ô fasse unna figgia. No saviæ.

Eh con sciô o poggiölo mi gh’ò unn’azalea, un ciclamin, gh’ò avuo di geranni e unna cianta grassa che no sò comm’a se ciamma, che me l’aivan regallâ à Portofin quand’aiva dozz’anni e mæ moæ a â ciammava a scioa de Portofin, ma no sò comm’a se ciamma.

Mi m’à sempre fæto imprescion o museo de istöia natuale à Zena, pe-o senso quæxi de mistëio, de atteisa che gh’é drento, ancon ciù pe-o contegnuo. Ancon ciù che pe-o contegnuo. Pöi no sò dî o perché.

Mi beivo tanto spesso o té comme o cafè, tutte tutti doî d- decaffeinæ, deteinæ, pe de raxoin de salute. E ghe metto pe-o ciù ghe metto do do læte drento.

A-e carte ghe zugava quand’ea zoeno, quand’ea piccin che mæ poæ o m’aiva mostrou un pittin. E zeugamo à sgobba, à cirolla e à l’òmmo neigro e anche scâ quaranta. Quelle cöse lì.

Mi ciù che tutto me piaxe o batello, ma dæto che no se peu anâ da tutte e parte co-o batello, eh o mezo de traspòrto ch’o me piaxe de ciù o l’é o treno.

Eh in Liguria son conosciui i astreghi fæti de risseu, ma no sò se seggian pròpio tipichi da region, no saviæ dî.

Aloa comme pesci inte unna suppa de mâ, unna boridda, ghe vorrieiva un nasello, a luxerna, o pagao, o bronco, o budego, o pescio spâ, o laxerto, de ancioe.

Mah segondo mi fan un pö tutti mâ, perché ò che contëgnan di grasci ò che fan da glicemia, i succai into sangue. Eh, piato ch’o fa ben porrieiva ëse solo de ancioe condie co-o limon, manco a sâ, solo do limon. E ch’o fa mâ, comme diggo, quæxi tutti.

Eh de artisti bravi ghe n’é ghe n’é nasciuo un muggio in Liguria eh. Me vëgne in cheu solo coscì, no sò, o Nicolò Paganin, o violinista e compoxitô, me vëgne in cheu o Lucco Cangiaxo, pittô, eh, fiña i moderni, De André, cantante, cantautô.

Eh scì saieiva importante parlâ o zeneise co-i figgeu, solo che dapeu se treuvan à vive inte unna soçietæ che a no ghe dà nisciuña importansa, ançi, a â conscidea fiña, a â tëgne pe ëse, unna, un ostacolo, un sappello in- into studdio pe progredî into mondo da coltua.

Beseugna lavâse e moen de spesso pe schivâ de contaminâse con batteri e virus e e piggiâse de moutie.

L’unico sport che me vëgne in cheu o l’ea o ballon elastico, che però chì da niatri o no o no se usa ciù. De quarche pòsto de campagna fòscia o gh’é ancon.

No, mi no m’é mai capitou de d’ëse attaccou da unna, d’ëse aggivou da unna bestia sarvæga. De vòtte sento contâ de de invaxoin de pòrchi çengiæ, ma mi no n’ò mai visto un, pe dî a veitæ.